Adzesuadze a nna m'enyi gye ho paa ara yie wͻ skuul eyɛ Mfantse kasa adzesua. Na m'enyi gye ho yie osiandɛ me kyerɛkyerɛnyi a na ͻkyerɛ me no, na ͻyɛ adze. Afei na ͻhwɛ dɛ mobͻbͻ moho mbͻdzen na mesua no yie. N'akenkan na n'akyerɛw nyina na meyɛ obi a meyɛ adze wͻ ho ntsi nna dɛm kasa adzesua no da m'akoma pon do. Meyɛɛ dɛ mokͻ m'enyim wͻ adzesua mu a ͻnoara na mubosua.